lɛya siɓɛ nin a siyan ɓɛnu we sina matete o tina nare lo-o wa ɲi musiki mayan o muɛn aro wua zan avɛdɛ a jinɛna wa ɓɛ ɓɛsosilo lo vɛ man yan sian wa ɓɛ mite niho manabi aro ya luba fa mi hɛna